من أفضل لأشياء يا أخوي اللي ننهي بها يومنا تكون دائما هي صلاة العشاء، فهذا بعد أن نكون قد رأينا والدينا، وهل أخذنا منهم الدعاء دائما أن يدعوا لنا، هذا هو يكون أفضل يوم لنا نختم به هذا يكون يكون أفضل عمل نختم به يومنا.